Ny fahamarinana moa zany n'anatin'ny zavakanto de <hesitation> azo atao tsara ny mahita anazy satria regny raha volanin'olo mpanakanto regny zany na hoe raha ataon'olo mpanao kanto regny matetika raha marina iaby volaniny fa misy sarotsy azahoan'olo anazy fotsiny hoe mampiasa sarin-teny izyy, mampiasa fanofanovÃ endri-draha regny zany izy am'zay mba ahakanto an'le izy, hita zany hoe fanakantoana fontsiny no asiany an'iny fa raha volaniny ao marina, raha amiko zany de azo atao tsara ny mahita fahamarinana anaty zavakanto.